Gne karzane bibikely ity moa zany e matetiky hitasika kalalao, vitsiky, kasasaky, <hesitation> volavo kely regny ino moa totozy e fizakandreo an'azy aty fa aminay agny da voalavo avao gn'agnarany da ino koa gn'ankoatran'izay sa ro, biby ma lalitry, biby sipeopeogny ambony egny aby io.